जसा ऑस्ट्रेलिया में कंगारू। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ों भार देश है। जसा भारत में मनक रेवे उसा ही ऑस्ट्रेलिया में भी मनक रेवे। जसा भारत में जानवर हाथी, शेर, चीता उसा ही ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पायो जावे। शेर भी पायो जावे। ऑस्ट्रेलिया में जंगल में घूमता रेवे।